mindunii sagale tinti kaskaayeno ooruai, ooru oorede oru sunii won biri oorede won ak majaboa shabalakea shushutan, won tan biri oore, mal oore raawodeet won ufira bit ufira bite tuum duumi worum geeseniei woriitum nyaatai, won sum duum woriitu nyaateni dum sagale dibi iiriit borbaadeni